لو بامكانى اتخلص من اى مشكلة عالمية هختار ان انا اتخلص من الاحتباس الحرارى لان دا <hesitation> بيادى ل <hesitation> كل سنة درجة الحرارة بتزيد اكتروبيادو ان شجر والحاجات تتحرق ويادى ل- ان الطبيعة بتقل فا دى مشكلة دا <hesitation> احب ان انا اتخلص منها